මුළුතැන්ගෙයි <hesitation> ආහාර නාස්තිය අවම කරගන්න කරන්න පුළුවන් වැඩ කටයුතු <hesitation> රාශියක් තියෙනවා. ඇත්තටම <hesitation> අපි <hesitation> ආහාරයට <hesitation> අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය විතරක් <hesitation> අපි <hesitation> මුළුතැන් ගෙට අරගෙන ඇවිල්ල පාවිච්චි කරන එකත් එක්තරා විදිහට ආහාර සුරක්ෂිතතාව පවත්වා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. සහ <hesitation> කල් පවත්වා ගන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග <hesitation> දීර්ඝකාලීනව තියාගන්න පුළුවන් <hesitation> ආහාර වර්ග අපි අරගෙන ඇවිල්ලා <hesitation> පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අච්චාරු <hesitation> වර්ග විදියට අපිට ආහාරවල තියාගන්න පුළුවන්. නැත්තං ආහාර විවිධ ආහාර බැඳලා <hesitation> අපිට තියාගන්න පුළුවන් <hesitation> ඒ වගේ <hesitation> අපිට ගොඩක් ක්‍රම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂෙන්ම ශීතකරණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් <hesitation> ආහාර <hesitation> සුරක්ෂිතතාවය <hesitation> වැඩිදියුණු කරගැනීම සඳහා. ඒත් එක්කම <hesitation> ආහාර <hesitation> නාස්ති වන ප්‍රමාණය අවම කර ගන්න <hesitation> ඉන්න සාමාජිකයන් ප්‍රමාණයට ආහාර පිළියෙල කිරීමත් <hesitation> ඉතාම <hesitation> වැදගත් කාරණයක් වෙනවා.